Wo yìlì ɓieɔ̀ kȧìŋ nɛ anyùùŋ nyaŋ jiwe, wo kpɛinkpɛiɔ̀ŋ, yèè wo biliɔ̀, yèè wo sunɔ̀ɔŋ, kɛɛ tii yaȧ yìlì jawa, kɛɛ wo yilìɔ yè wɛɛ̀ kȧìŋ nɛ, wò gbile jɔɔɛ̀, wo sɔwɔɔ̀, wo sɔwɔɔ̀, wo sɔwɔɔ̀ gbile jɔɔ, wò gbile jɔɔ, yèè wo yilì dìè huŋ nȧŋ gbile gbȧlȧa, hun nȧŋ dè wò naŋ mùnlòmùnlò maŋ gòlò, wò dè gbìlȧ gbàlȧa, wo sɔwɔɔ̀ zȧ huŋ nȧŋ pɔɔ̀ jɔɔɛ̀, kɛɛ wo ɗòwouɔ̀ŋ, wo ɗòwouɔ̀ŋ huŋ nȧŋ gbile gèleɛ̀, wo ɗòwouɔ̀ŋ, huŋ nȧŋ gbile gèleɛ̀, kɛɛ aŋ yilì nyɛɛ̀ɛ̀ maŋ, kɛɛ wo peweɔ̀, aŋ yìlì ɓie nyȧŋ nyiiŋ, peweɔ̀, wo peweɔ̀ huŋ yaȧ jèwì, wo juò, wo juò, wo juò wuŋ pɛɛ yaȧ jèwì, jùò yaȧ nɛ̀ŋ jèwì, nyiŋ nȧŋ gbile nɛ̀ŋ maŋ, wo juòɔ huŋ, wo juòɔ huŋ ready nɔŋ wo ka nyȧngè saaȧ, wo ɓemè wò kòȧ nyììɔŋ sùȧ wo koȧ hòȧ jewìuŋ noo, wo sunɔ̀ɔŋ huŋ yaȧ nɔŋ jawaì wèè wo jè hììŋ, miŋ nyimȧȧŋ wèè kiìŋ nyùùŋ nyaŋ seelȧ sunɔ̀ɔŋ, anyùùŋ nyaŋ kɛɛnɛ̀ŋ sunɔ̀ɔŋ, sunɔ̀ɔŋ bȧuŋ yaȧo wò nyimè, sèè sunɔ̀ɔŋ huŋ wo nyìmàŋ maŋ dè sunɔ̀ɔŋ mìȧŋ wò kɔ̀ȧ ɓieɛ̀ sùȧ, wo yilì ɗewe gbiŋ wò jiwe, wò jiwe sɔwɔ, wò kɛnɛŋ sɔwɔɔ̀ wòuŋ jìwà, wò ɓɛnɛ̀ŋ sɔwɔɔ̀ wouŋ jìwà, wò ɓɛnɛ̀ŋ da yilì, wò kùwòuŋ, wo ɗòwouɔ̀ŋ huŋ nȧŋ gbile gèlɛɛ̀, òfoo sèè nyùùŋ nyaŋ nȧn nyùɔ̀ŋ gèleɛ̀, sèè ɗòwouɔ̀ŋ naaŋ jɔ̀ wò yȧìŋ gbìlȧ sùȧ, wò donȧŋ fìyè e gèle lii gbiŋ, wò yɛmɛ̀um nɔŋ wo yèwà dìì wo sie wààŋ sɔ̀ɔ̀ maìŋ yɛ̀mɛ̀ sìwè, manɛ̀ŋ pɔ̀ɔ̀ manɛ̀ŋ maŋ miiŋ,